देखा सब जगह खाना बनाये खाये के अलग अलग तेल आथे और हमर देश में अलग अलग जगह अलग अलग तेल में खाना रांधथे कही नारियल तेल कहीं रिफाइंड तेल कहीं सरसों तेल कहीं मूंगफली तेल, डोरी तेल कहीं धान के तेल पुराना पद्धति कोल्हू के तेल अउ घी खाये के रहिस जो सबले बढ़िया रहिस बाकि सब ठीक है।